जो प्रेसेंटेशपन ची लम्बी ऑडियंस मा लार्ज ऑडियंस मा सु कण कई देन सबसे पहले तो तयारी होनी चेयड़ी तेकि बहोत अछि तुमको नॉलेज होनी चेदि की क्या चीन केका बारा माची बोल्नु का तृका होणु चयेंदु कांटेक्ट होणु चयेंदु तुम्हरो